Ëch dun mana kap dij jada'a jue animal a'ax këj këj kap dij ëch dun manam kap dij jada'a jue yë animal a'ax këj kunuxë anak yë kap nak yëdun tu'u tu'uk jue nak yë yakachatyë nak yë pach dun manayn kap nak dun oy yabëkayn amyñ axëp.